Iyaa onghalamwenyo keshe omunhu ouna ngoo emangela doye naa ouna ngoo eshi wahala okuhanga apa naapenya iya efimbo limwe nokuli owahala okutameka nale manga umushona okutamaka ngoo pedula dopetameko ndee molwee oipangifomwa yonghalamwenyo omunhu ohoimbwa ngoo shoo osho uwete haalushe hatu hange osho twahala pefimbo olo twa dilaadila kwali ngeno tukale tushina shashi ngeno omunhu owakaa todilaadila kutya tomane ofikola yoye pomido omilongo mbali nanhano ngeno owahombola eshi ngoo ngeno tokatya kutya owalanda otuwa yoye tete nenge eumbo eshi tokatya ngahenya omilongo nhatu owahombola ouweteko keshe umwe ouna eemangela doye. ame neekwaame onghalamwenyo hayo naana yafiyangepo nande ndili ngoo konima kashona mutu needula dili nhano hamano lwaapo iyaa mopaife ngaha ondili omwiihongi ndina oulongelwe woo wo degree oyo ngaho honors degree yee matonatelo oimaliwa neemungulilo doinima ikwao umwe otati finance management iya omunhu me- me mee company tuli moilonga tuli keshe umwe oulimo ngoo tolongo maala nande tolongo Ouna ngoo etimambwile kutya konima yeedula donumba ngapi konima yeemwedi difike aapa ngaha ondahala ndiye pondodo ili ngaha onda hala ndikafike aapa ondahala ndikale ndina eshi ondahala ndhihange eshi ondahala ndikale ndili ngahenya shoo osho nee haipopile kutya ame mwene ngeno konima ngoo yeedula mbali nhatu ondahala ngoo ndikale omunhu atalikako ngoo eli nawa nenge elineekelelwa oshilonga shonumba pamwe omunhu ngoo nee oove tomanenza o- o oshitopolwa shonumba o department yonumba mo campany nande owakala ngoo nee oove omutonateli we- wo- wo womaliko mongeshefa aamo ngaashi ngoo nee uli paife wiinekelelwa oumaliwa vonhumba takuti oove ukale hova tonatele toningwa shongadi. Iyaa meedula nee dili nhano hamano komesho eshi iniishininga shafa shidjuu oshinima shipu unene shaashi omangela opo ili nale ngeno ngoo manga modula taiya ngaashi omunhu ndakala hadilaadila ndahala ngoo okuya ndee haikatwikila vali elongo lange ndika twikile nelihongo lopombada kashona master's degree ngeno ngoo eshi tashikatya ngahenya meedula dili mbali nhatu ouna o master's degree melihongo olo lili ngaho oo osho hashi kweeta ukale una uli mouwa woku dula okuhanga eemito donumba dimwe nenge nenge okuya peendodo donumba dimwe omutakumi tati ee position Okuya meendodo dimwe moilonga omo ngaho omo uli ove udule okuhanga o- o- nenge opo udule okuyela yela ove udule okupewa omito oyo ngaho ondahala ngoo ndihange neno aame takutiwa aame handi manenza omito oyo ngaho andi manenza o campany aishe aame ngoo ngeno ndili omutonateli wiinima aishe momukalo uli ngaho oko oko omito yoilonga nandiye nee panghalamwenyo younhu nopa famili iyaa meedula dili nhano dokomesho ondahala ngoo ngeno moule weedula dili mbali nhatu ame naame ndikonge ngoo nee munyalombe wange ndikonge ngoo nee mekulu ou tandulu oukala pamwe ndee hatuu hatuhombola eshi nee twahombola hatu dala ounona vetu vavali vatatu veli opo ngeno opo ngaho hatu tungu eumbo letu ngoo lili nawa ngeno komukunda ngoo kwinya oo tali dulu ngoo okutalika eumbo lili ngeno pododo yopa ponghatu yopaife ndee nalikwao vali ngoo ngeno modoropa yonumba monamibia amu maala ngeno elalakano ongaashi ngoo mee windhoek aamu ile ngoo ngeno meendangwa aamo ile momuthiya aapo una ngoo eumbo lili nawa wafa ovalumenhu vakweni ngaashi tuvawete vatunga vatunga vatunga vena oinima ili xwepo ame aame nee umwe naavo womuvo ndina omadilaadilo oku kala ndina oinima ili ngaho. Ndina ounona vange ndina eumbo lange ame haitonatele outekulu vange ngoo ounona nokuli vaamwameme vahapu vahapu haivafile oshisho eshi ndahala oku kala ndakwashilipaleka onda shendja onghalo okudja keumbo unona aveshe ngheno aveshe vakale veli melila ndipale ondjila yaava taaadi konima vamone ngoo kutya opali pena tatekulu opali pena tate opali pena mumwameme wedina lonumba ali ngaha okwe tutotela ondjila okuli ngaha okwaninga eeshi okwetweeta apa ngaha okwetwiilongifa okwetuulikila kutya ota shidulu okushininga oo ekanghameno lili nawa ohashi tameke mushe shoo osho uwete momadimo amwe ngeenge owatale ngeenge moima aamo omuna ashike ovalongifikola ovo aike velimo ngeenge omuna ovapangi ovo aike velimo ngeenge pamwe omuna eendokotola odo aike dilimo ouweteko maala ondjodi yakula ngoo ngeno inatumana ondahala ngoo ovanhu vekifanange ngoo fikulimwe taati kutya aye oo omu dr france oyo ngoo ondjodi ilipo yakula unene ngeno konima ngoo yeedula dili nhano hamano ngeno eshi hatu kafika meedula omilongo nhee hatu taataya omilongo nhee na nhano omilongo tuuka keemilongo nhano oko ngaho ngono oo otwafika keendodo odo ngaho twakwashilipaleka kutya otuna oinima aishe oyo twapumbwa oyo ngaho shoo osho uwete efimbo limwe ushi kutya kashipu otashipula lela lela elididimiko otashipula lela omunhu ou ena okuliyamba otashipula O- o- omunhu todimbwa aishe oyo uwete tainingwapo ndee totale naana komesho shoo osho uwete takuti kutya omulumenhu oo eli mokati kovakulukadi vahapu efimbo limwe onakwiiwa yoye ohaikala yatetwilwa ito dulu okufika keenghalo dili ngaho shoo osho uwete naame yoo ondahala ngoo ndikale ndelipyakidila nda taalela oshishonekwa shange osho ndahala okushiiva ndahala okuhanga aasho opo aike ndidule oku kala koima komesho yovanhu mulingaho fimbo limwe nande ngeno okonima ngoo yeedula dili nhatu nhee nhano oko ohoo omunhu oko lihanga ngoo naaveyo uli momaholelwa ile movaulikwa oove ngoo toulikwa takuti ou ngaha otwe muhala eketukalelepo mo- mo meumbo lopashiwana ohoo takutiwa ngoo ovamati voondaongelwa ovo ngaho ovetutaalela komesho ovo velipo velikomesho yetu ovahala ovo tave tuwilike osho otashiya nee kelongekido lopaife ngaha ngeno omunhu watala komesho ngaashi ngoo tuli mee mengeshefa ngaha tuli mee me me management oshiima shili xwepo noshafimana tukale tweshi talela momukalo uli ngaho